Ny fanentehako tambazotra sosialy aloha da tsy haiko hoe impiry aho mañenty. Fa arakaraka aña avao koa loa no kamo aho da tsy mañenty tsy mitraño zaho tsy kamo moa da mañenty. Misy fotoana mazoto misy fotoa tsy mazoto. Izy zany tsy voatanisa izy fa arakaraka avao añat-. Fa za koa alo tsy maintsy mañenty miditra ao avao isanandro satria mo ko za koa tsy dia maro raha tao no fa tsy misy raha atao da fa manenty anazy no fa misy raha atao koa za da azanoko any izy. Fa arakaraky avao anaty ny findaiko ao zao zay <hesitation> farafahakeliny aloha farafahakeliñy zañy eo aminy in-telo eo in-telo añaty andro raiky; diaso mo maraindray zay, da atoandro, da hariva. Fa ny farafahabeany aloha tsy voaisako satria isa miñitra aho da mañenty isaky kiraikiraiky. Da refa tsisy raha atao za da fa ao mañenty añatiny ao. Zay avao, tsy fantako hoe impiry sanandro fa farafahakeliny aloha da in-telo farafahabeany tsy haiko fa maromaro avao izy zay añy.